<noise> afeeri <noise> dunda moom ñun liñ ko mën a àpp- àppal ne weer bu nekka nangami yoon laa dee dem jënda, dafa aju si yow <noise> li nga am, ak li nga am <noise> kañ lay jeexee. <noise> Léeg-léeg ñu jënd loo xam ne nii weer bi yëpp du jeex <noise> waaye am loo xam ne nii bés bu ne nga koy def, <noise> te loolu doo mun a àppal ñaata yoon ngay mun a, nga dee mun a jënd, jënd lekka. Ndax marse bii ñuy nduga nii nekk na loo xam ne nii bés bu yàlla sakka lii <hesitation> jigéen ñi pour ñu dem marse te li ñoo jëndi lekka la. Li ñu mun a jënda mu dem weer tam mu ngi fa, léegee-léegi nga jënd saako maalo mu dem weer, léeg-léeg nga jënda saako maalo mu dem two weeks, nga jëndiwaat beneen saako maalo, dafa depend yow sa <hesitation> bi nekk sa biir kër daal naka lay em, waaw consomme somme bi <hesitation> comme exemple àppi nit ñi nekka sa kër daal ci nga mun a sukkandiku, àppi nit ñi nekka sa kër ci nga mun a sukkandiku pour xam yow léegi saako maalo ñaata la lay yóbbu, waaye <noise> pour ne dangay àppal ne weer bu nekk nangam, mun ngaa wax ne man weer bu nekka. Mun naa xayma àppi li nga foog ne loolu laa dee spend si si loolu laa dee <hesitation> frais frais si weer bi, <noise> waaw dangaa xayma rek àppi li nga xam ne loolu nga dee frais si weer bi. Waaye ne loolu mooy li taxaw, loolu du yomb ndax soxla yi dañuy bette, dafa am loo xam ne dafay ñëw fooguloo ko woon, léeg-léeg am lu yokk loo foogutoon, léeg-léeg am lu wàññeeku loo foogutoon, loolu moom pour nga xayma ko du yomb. <noise> Waaw, ñaata nga dee <hesitation> dundee si weer bi mun nga koo wax, waaye soo ko waxee it du <noise> du wér lool, ndax tey nga nekka rek tey nga xam, ëllëg moom na ni moo ñëwee kenn xamu ko te soxla bu lay bettati ba nga war a <hesitation> frais leneen loo foogutoon tam xamuloo fu muy jógee. Waaw, waaye bu la neexee tam mun nga xayma. <noise>